I firene izay tsaray hoe Rosia io zany e da tena manasongady ririny mangatsiaky be sy maharitsy ary fahavaratsy fohy sy antonony.